Zah ndreka alongany de mbola sy ary nahazo raha rasy si fa de raha sara foagna vidinao anahy e. Oy! Sambatra any zah magnana anao io e aha sy nagninenako si nahita anao aha ngiahy ty! Oy! Fa raha raha nisy aby olona afa angambany mety sy navita anio fa isaorako si longany anao e.